اذا حتكون سمكة لمدة يوم حكون سمكة قرش، لانه القرش سباح ماهر ويقدر يتحرك بسرعة كبيرة في الموية، فكوكه كمان قوية واسنانه حادة تساعده كدا انه يصيد الفرايس، وكمان حاسة الشم عنده مرة ممتازة، كيف يكتشف الروايح حتى ازا من بعيدة، وكمان يعيش في بيئات مختلفة، كمان شيكل جسمه انسيابي ومصمم بشكل مرة جميل.